Kja̱xin ri nti iso nda̱jna de ri chꞌe tꞌóna de ri chjasiéni ntihi na mé mm mayoría itsjé sin la mé chꞌéna nda̱jna na ntsí chꞌéna sin la ri nda̱jna ñotínka a tjakoa̱ sin nti nda̱jna nchetsje con nchetsje ko ajo chjéhe sin na nayoa na ti̱kite sin ntsí jinta la xíjnta na ndá tjakoa sin na hasta tsotsjexín sin siná ó ncho̱xón tsíkotsinka na ndá niexin sin xi̱kihón niexin sin xi̱ki̱hón ri nda̱jna a na ko kja̱xin chꞌéna sin íjnko nda̱jna nti costeño costeño na sinchechján sin ri costeño na tsochríjin sen senó tsóchríjin sin ri costeño na ndá tsinchechján sin na ndá tsꞌe̱nka sin ri ñiotínka na ndá ntii ko ntsí xíjnta na ndá tsjakoa̱ sin con xro̱jna tsoṭsinkáxin na ndá siniexín sin xi̱ki̱hón á jnko ko̱ja̱ tsochjátaon nchitja nda ixi táha tsi̱kiṭe sin la o̱ xi̱kihó siniexíko sin ri nda̱jna na ko kja̱xin jína tsichꞌéna sin nda̱jna itsen ñao nitjó abril mé. Tꞌóna nti tsochje na ndá ti ó xámá na ndá tiakjijin sin na ndá ti̱kao̱ sin na n tꞌixin na ndá nti chꞌénehe sin na mé ti nkaya ri tse itsen na mé tsichꞌéna sin jnko nda̱jna xi̱kaha lo mísmo̱ ixi misma con ti ñotínka na mé tsꞌe̱nka sin ri itsen na iso jnayoa senó tsochjátaon nchitja ri ijna ko ri itsen na ndá tsꞌe̱nka sin ri ñotínka na intsí xíjnta na ndá tsekoa̱n sin con ti xro̱jna na ndá siniexíkoa sin ti nda̱jna a, kja̱xin ri nda̱jna jnayoa sichꞌénani xi̱kihi na jaxín ntihi la chjaséni ntila koha tꞌónahña ninkehó ri nkehe no má itsjini ijnki tsjikꞌe̱nani ndasin ijnko la tsíkakjani ri nkehe tsꞌónaxin ri nda̱jna jnayoa xi̱kihi tsꞌe̱nani chotín la chotín yoa la nchejnti la ajo la cilantro la na ndá tsji̱kao̱ni na to̱noa̱ na ndá tsji̱kaoni ndoe̱ni na ndá nti tsichꞌénani ína kja̱xin tsichꞌénani por tsoṭsinka con licuadora o̱. Tsjakoa̱ni con ñotínka ti tjinkaoni tsichꞌénani jnko nda̱jna ixi para tsi̱kiṭe jnko taco na senó nti tsjo̱ni̱máni ri chotín a na tsóchríjini na tsꞌe̱nka̱ni licuadora na cilantro na xi̱kaha tsóchríjina na ndá tsꞌe̱nkani ijna yóa la xi̱kaha tsjo̱ni̱máni na ndá tsꞌe̱nkani ko ti ajo xi̱kihón tsochjáhan ninkehó ndá tsꞌi̱nka licuadora na nda nnn tsoṭsinká con to̱noa̱ na ndá tse tse̱nkaṭeni intsí xíjnta na ndá tsoṭsinka ri nda̱jna a ndá siniexíkoachoni xi̱kihón o̱ tsi̱kiṭeni jnko taco jína tsi̱kiṭe taco bistek o̱ meme nioṭexjan sinieni tjinkaoni ndá kja̱xin táha la jína con ti mísma̱ xi̱kaha ri nkehe ixi cilántro̱ la nchejntí na chotín na jína tsakoa̱ni con ñotínka xi̱kihi jnko nda̱jna xi̱kihón tála jnko chot chotín na tsochjátaon nchitja na ko ri jnayoa tsochjátaon nchitja ndá tsꞌe̱nkani ri ñotínka na ndá tsjakoa̱ni yóxin hasta tsoṭsínká ri nda̱j ri ijna na ko ti chotín na ndá. Tse̱nkaṭeni iso cilantro na ko ijnko to̱noa̱ ko iso xíjnta ndá xi siniexíni xi̱ki̱hón jína tsichꞌénani jnko tostáda de na nta nti ni o̱ tsochján tsochjánki nti tsochjátaon nchitja la o̱ tsochjáxin xia̱ ri nti nio na ndá tsakókoa xi̱kihi siniexíni ri nda̱jna a kja̱xin jína.